Ɛkuduwani kuwadula''adulukpo''. Wuadu ɔvlɛawu, ɔvlɛatakpee,ɛ ɔvlɛpaŋtalɔŋ du nawu edgbowani kanalɛ. wanadu awu uɣlokuni nuɣlo ɔnuli, wuadu lokpoo kafɔna wlɛ awu uɣloɔnuli du nuɣloku. Nɔtala, ɛdiɛ kunaduɛ la nu ɔvlɛawu uwɔnuli dunu uvunuli. kaa nadu atakpe nadu atakpe la mafɔna kana ukloa nɛkuwanila laku nawla. ''Dɔkaa'' ɛfuaniɛ bila,ɛ ɔvlɛ awuɛ ni ni lokpoe la afɔna nu nu ku nedefia nu ɛlɛ ɛlɛ tuu ɔluɛ ayalu alo ɛlɛ tuu pomɛli mutɛalu. tidʒɛlakuɔlu lakɛlɛ. akafonaka ɛ ɔliɛ''kenye'' ayu''valɛɛ''. A A alusemu du naleviwa niafɔnafu nu nɛ lanu awuvu ɛ awu nudu namalɛ ɛ ɛkuedigbo. ovi iviedigbo iviɛluɛlu akafɔnana awuɛ kafɔnana lanu atakpe du nu ɛ o eliviwani tafɔnana atakpe dunu ɛkuɛ kafona ''sɛyee'' a a uvu kama mɛ adumɛ adualɔ mɛ leki nava. Asianita omɔɛ ɛɛ tɛkuɛɔnuli, makɔvlɛdu nalɔ. maduawu awue kafɔna kɔdu kama natamii